Ndikka mi huwana awaaji tati (three hours), balɗe jowi nder asawere go'o gam siwtaare, heɓuki cemmbe kuugal e waɗuki kuugal no haani ngal waɗire.